Waw bëmankuŋ cí, bëlaj bëjoob ací, bëlaj mëncëf ací, bëcám ací, <hesitation> bëgooyab ací, bëdúngal ací, bëjíi cí, pëţin cí, mënţeen mënţeen cí, mëwáafí cí, mëwíinú cí, mëwáayal cí, mëduto cí, mëleej ací, mëţëli cí, mënak ací, mëntamb ací, kocum kocum.